פי אלבדיה, דיר תמרין בסיסיה פי ד'הרכ, פלאנק, פושאפס, סקוואטס, זיד שוייה משי, ליג'רי ח'פיף, קול אסבוע זיד סעובאה שוייה, קול זוג איאם, דרב ו ריח פי אליום א-תאלת, אלמכלה מחממה ברוטין, חודאר, ו אלמא בזאף, מאשי דרורי ריג'ים פי אלאול, פקעט קון מסתמר, מע אלוועקט, טולי קטקווה ו קתשוף אלפרק פי אלמראת ו פי אלאהסאס, אלמهم דירהא עלא ח'טרכ ו ב אלניה אלטיבה.